<noise> كنت أحب مادة التاريخ لأنها كانت متل قصص وحدات تتعلم منها كيف الناس كيف يعيشون وتفكيرهم كنت أشوفها ممتعه أكتر من باجي المواد.